أنا نفضّل يكون عندي <hesitation> زر يسمحلي أنني نـ نعاود نولي لـ <hesitation> الزمن للوراء، خاطش باش إلا كان صرات حاجة و لا غلطت غلطة، نقدر نعاود نولي للـ للوراء و نصحّحها.